اول حاجة ادرس نقاط ضعف الكائنات الفضائية هل يتأثر بالضوء الصوت او اي عنصر معين؟ بعدها اجمع فريقي واستخدم تقنياتنا واسلحتنا الخاصة اشتت انتباههم بخطة ذكية وأضربهم في اظعف نقطة طبعا لازم احرص اني احمي المدنيين واجهز خطة احتياطية لو صار اي شي طاري